gott kvöld og velkomin í kiljuna þetta er síðasti þátturinn á þessu misseri hann er mjög efnismikill við fáum hérna á eftir Einar Kárason hann er með

hún er með bók sem heitir tvö hundruð sextíu og eitt dagur fjallar um á grínartugan hátt um sáran skilnað tvo gamla úr Versló sem hafa skrifað bók sem heitir frá Miklahvelli til mannheima þetta er það sem þeir kalla

saga alls heimsins og

eins og pínulítið rykkorn þar og svo er það Sigrún Ása Sigmarsdóttir það er ljóðabók sem heitir

Magnús Sigurðsson og Tregahandbókin þar sem hann vitnar í alls konar skáld á mjög á mjög áhugaverðugan hátt byrjum hérna með Kolbrúnu Bergþórs og Sunnu Dís og við erum með ég ætla að taka að gamni fyrst þessa bók þetta er Kapítóla þetta er bók sem var lesin upp til agna á

Íslandi í upphafi tuttugustu aldarinnar heitir reyndar

Eden Southworth en Kapítóla varð fyrirbæri á Íslandi það var farið að skíra stúlkubörn

og Jónas frá Hriflu sagði að þetta væri alveg botninn á bókmenntum heimsins og þá fór þetta Jóhann það er mjög mikil saga af Jóhanni á elliheimilinu hans sem sem týndist og öllu því já mínum ásamt Poppins Pollyönnu og Hildi á Hóli sem fáir muna nú reyndar eftir

Hildi á Hóli

þetta eru sígildar persónur nefndu mér einhverja betri kvenkyns persónur úr úr þessum ævintýraheimi Kapítóla er þessi frakka og skemmtilega stelpa sem þvælist um á götum New York og klæðir sig í

af því að hún kemst að því að fær enga vinnu ef hún er stelpa hún hún þykist vera strákur fellibylur tekur hana að sér og hún hún elst upp við ákveðin forréttindi síðan eru í kringum

hana vinir hennar og bófar og ræningjar hvernig heldur þú Egill

unga stúlku eins og mig

fyrst að lesa kaflann þar sem Kapítóla er inni í herbergi sínu sér í gegnum spegil það eru þrír morðingjar undir rúmi rúmi hennar

svínvirkar enn þann dag í dag gerist ótrúlega margt og sumt gerist svona fyrir tilviljun fólk sem þarf nauðsynlega að hittast það hittist bara á næsta götuhorni kemur

hjá og og svo oft sem sem fólk nefnir þetta sem eina af sínum uppáhaldsbókum ég hafði aldrei lesið hana fyrstu

hundrað og fimmtíu blaðsíðurnar var var ég svolítið hugsi af því ég hélt að ég væri að fara að lesa gleymdu bókina hennar

var mín kona og ég sé alveg

ég hefði alveg fallið fyrir henni á á á þeim tíma sko þetta er sumarbústað þá virkar hún

og persónan er frábær og svo fannst mér rosalega gaman að lesa líka þennan eftirmála sem Silja Aðalsteins skrifar sem sér um útgáfuna þar sem hún gerir grein fyrir því hvaða áhrif hún hafði í Bandaríkjunum líka

hann ætlaði að stofna elliheimili fyrir Íslending gamalmenni og svo gufuðu peningarnir upp í einhverju einhverju braski seinna þessi kona er þessi Eden

hlýtur frægð og frama fyrir

gaman að lesa þá eigum við ekki að segja mikið er þetta ómerkilegt Kapítóla er Kapítóla er ekki

ómerkileg þetta er alveg gríðarlega skemmtileg bók og hún er spennandi frábær persónusköpun Kapítóla er bara frábær persóna og svo er þarna höfundurinn er að segja ákveðna hluti eins og til dæmis þetta með kaflarnir í byrjun um þar sem er verið að lýsa því þegar hún ákvað að gerast strákur af því það var ómögulegt að vera stelpa að fá vinnu svo er líka í þessari bók þá er varað við að unglingsstúlkur gangi í hjónaband beinlínis varað við því að það sé hættulegt fyrir þær bæði andlega og líkamlega þannig að höfundurinn hefur ýmislegt að segja svo hafði ég gaman af því vonda fólkið í bókinni það er í sjálfu sér það villtist af leið kemur

við líka guð er þarna einhvers staðar að kippa í spotta já

að tala um ég er ekki með bókina hún er að koma út á Íslandi það er maður sem heitir

Peterson hann er háskólaprófessor frá Toronto í sálfræði hann er hann er að fylla Hörpu stóra salinn tvisvar núna í júní og það er þessi bók sem er að koma út eftir hann tólf ráð tólf lífsreglur

þetta er maður sem er geysilega umdeildur skrifað um hann í blöðum

um allan heim sumum finnst hann

skelfilegt afturhald öðrum finnst hann vera algjörlega

í skelfilegt afturhald línunni sem kemur kannski ekki mörgum á óvart þessi gerir grein fyrir því að hann hafi unnið hana upp úr svari sem hann ritaði vefinn fyrir einhverju þar sem einhver spyr hvað er það mikilvægasta í lífinu að hverju þarftu að huga í lífinu og hann svaraði með fjörutíu og tveimur

stuttum setningum bara lífsreglum það er þetta og svo vinnur hann bókina upp úr því hver kafli er þá ein ein regla hann er búinn að stytta þetta niður í tólf og svo upphefjast miklar útleggingar þar sem hann færir rök fyrir sínu máli ég þessar tólf reglur eru alveg ágætar en

það eru engin ný sannindi í þessu vertu góður við ketti og líttu í eigin barm fyrst og svona hlutir sem sem eru mjög sjálfsagðir finnst mér ég held að maður væri betri maður ef maður fylgdi þessu ég er á því að þessi bók væri bara betri sem plakat með þessum reglum málið snýst um það í heiminum að hann hann hann fer á móti pólitískum rétttrúnaði hann fer að vissu leyti á móti femínisma gegn því sem hann kallar

ég er sammála því reglurnar eru ágætar til síns brúks það sem ég finn aðallega að bókinni þetta er

rúmlega fjögur hundruð síður ég þarf bara ekki svona miklar leiðbeiningar í lífinu en ég geri mér grein fyrir að einhverjir aðrir þurfa það

margt af þessu er heilbrigð skynsemi ég hef dálítið gaman af því þessi andúð hans á pólitískum rétttrúnaði vegna þess að pólitískur rétttrúnaður getur verið alveg skelfilegt mein það er húmorsleysi það er þröngsýni og annað sem fylgir honum þegar höfundurinn fer út í að segja það að karlmenn hafi ekki kúgað konur þá verð ég að gera athugasemd vegna þess að hópur sem þurfti að berjast fyrir því að fá kosningarétt og fá sömu réttindi og karlmenn

að hafa verið kúgaður já hann nefnir þrjá fjóra karlmenn sem hann segir hafa gert mikið gagn fyrir kvenkynið það er ekki alveg nóg rök fyrir mig því þessir þrír hafi aldeilis verið góðir konur í gegnum tíðina sem hann vísar voða mikið í hvernig bera sig að þegar þeir eru að takast á um yfirráðasvæði

og tengir það við að fólk eigi að bera sig vel til að auka serótónín framleiðslu í líkamanum þar er þetta komið út í að fólk sem verður fyrir einelti þurfi kannski bara rétta aðeins úr bakinu mér finnst þetta oft fjara út í frekar hæpnar staðhæfingar hjá honum

þegar maður fer að rýna í hvernig hann er að flétta þessu saman þá finnst mér oft mjög skringilegar brýr á milli

mýtanna þar sem hann er mjög hrifinn af og vísar mjög oft í svo kemur oft persónuleg saga sem á að staðfesta þetta allt saman vísun í hans ævi

þar sem hann talar til dæmis fyrir því að börnum sé gefinn selbiti á almannafæri svo að þau hagi sér nú betur hann reyndar

gera það alltaf það geti komið upp aðstæður þar sem þess sé þörf

sem ég er algjörlega ósammála og og allt gott með það síðan vísar hann

úr persónulegu lífi þar sem honum tókst að svæfa fjögurra ára son vinahjóna sinna og það er einhvern veginn skýrt dæmi um að hann með þessum brögðum sé betra foreldri

mér finnst það bara ekki ganga upp sem röksemdafærsla nei það eru samt hlutir í þessari bók sem eru ágætir við megum ekki gleyma því og mér finnst merkilegt hvað hann er upptekinn af þjáningunni miðað við bók eins og þessa hvað hann talar mikið um þjáninguna skilgreina hana hvernig við eigum að takast á við hana það fannst mér áhugaverðasti þátturinn og líka létti mér dálítið lífið

vitna í rússnesku höfundana eins eins og

hann er að koma í Hörpu núna í mánuðinum eða í byrjun júní svo eru það þessar bækur eftir Þórarin þær eru hannaðar af honum nú er nafnið stolið úr mér Sigurður Oddsson Sigurður Oddsson þetta eru sagan um

einhvern veginn ég las þetta og þá rifjast upp fyrir manni ég þarf að lesa meira eftir Þórarin og og mikið hefur hann gefið manni mikið og mikið er hann flinkur og skemmtilegur af því það er oft gert lítið úr skemmtun að höfundar mega ekki vera fyndnir en hann er svo snjall og skemmtilegur

illa fór fyrir það er h c Andersen ævintýri þar sem maður verður dálítið

sorgbitinn sonnetturnar eru yndislegar og hefur gert svo mikið fyrir börn það eru líka

þetta er svolítið sniðug aðferð við að gefa út endurútgefa sín

skemmtileg nálgun að fá svona litla sneið einhvern veginn í staðinn fyrir að taka heildarútgáfu eða rosalega þungt og mikið ritsafn það liggur ótrúlega mikið eftir hann hann er

mikið út á þessum ferli sínum og

skemmtilegt fyrir hann líka þetta passar saman hérna í hvað fær maður þá einmitt og hönnunin á þessu er

nafnið á hönnuðinum hann er ótrúlega snjall svakalega fín hönnun það skiptir máli hvernig bækur líta út

sem söfnum bókum viljum fallegar bækur þetta hafði þau áhrif á mig að ég las eina á kvöldi svo þægileg lestrar ekki of stór skammtur

fyrir veturinn takk frábært að hafa ykkur Einar Kárason hérna rétt á eftir með ramma

stutt skáldsaga eftir Einar Kárason fjallar um íslenska togara síðutogara sem lendir í miklum

miklum hremmingum undan Nýfundnalandi þetta er seint á sjötta áratugnum byggir reyndar á

þrjátíu árum þá las ég viðtal frekar en grein eftir einn úr áhöfn

og ég er búinn að vera að hugsa um það síðan hvernig í veröldinni ég gæti komið þessu yfir á

þetta er barátta við vont veður en þó ekki síður við ísingu ís sem hleðst utan á skipið og þetta er svakaleg barátta

upp á líf og dauða já já með svona stálskip og ekki síður síðutogarana sem voru með mikil rekkverk og alls konar mikill og sjórinn er ískaldur og það er snjór ofan í kaupið þá leggst þetta allt ofan á svo getur gerst eins og oft hefur gerst að að þetta er eins og þegar ísjakar verða yfirþungir þá bara hvolfir þeim og botninn leitar upp og þetta er það sem gerist í svona veðri

seinna var frægt þegar einn svona breskur togari fór á Ísafjarðardjúpi þegar Harry hún er full af sjómannamáli hún er full af máli sem fjallar um þennan búnað sem var um borð í þessum togurum þú hefur þurft að setja þig dálítið mikið inn í þennan heim já já ég reyndar var nú ég náði því að fara einn túr á síðutogara í alvörunni já

eftir að ég tók stúdentspróf þá hoppaði ég um borð í togara hér í Reykjavík ég vissi ekki alveg út í hvað ég var að fara mér var boðið bara pláss

til dæmis af mannlýsingum úr áhöfninni sótt dálítið þangað mönnum sem ég kynntist þar en ég hafði áhuga á þessu ég hef lesið mjög mikið

svoleiðis að maður þekkir þetta svo Steinar j Lúðvíksson ég þakka honum þarna hann hann lagði mér til efni sem hann átti og var mér mjög hjálplegur þetta var heil bókmenntagrein þegar við vorum litlir það voru hrakningasögur sjómanna já já og pabbi til dæmis hann fékk þetta alltaf átti mikið af þessu það kom alltaf ný bók eftir Svein Sæmundsson á hverju ári og og svo Þrautgóðir á raunastund eftir Steinar

hugsa sér muninn núna að það koma heilu árin að enginn úr flotanum ferst þetta er ótrúlegt já já já þetta er eins og ég segi þarna á þessum stað að stunda sjómennsku á þessum tíma frá Íslandi var svona álíka

og fara í gerast hermaður á stríðstímum

það var ekkert ofboðslega eftirsótt að vera á þessum

drykkjumenn voru sjanghæaðir um borð og þú lýsir því hvernig menn eru

kannski marga daga eftir ég held að það hafi aðallega verið eftir seinna stríð

síldarævintýrið byrjar þá höfðu menn mikið meira upp úr því sjómenn að vera á

þá var erfitt að manna þessa síðutogara sem hafði verið slegist um plássið

þá var bara reglusemi og unnið svo er kannski verið að koma og landa á mánudegi þriðjudegi þá duttu þeir í það í bænum þá horfðu hinir sem höfðu verið að skemmta sér allar helgar hneykslaðir

um miðjan dag á mánudegi þessir kallar hvað voru menn að sækja á þessi mið við Nýfundnaland það var þarna voru karfamið sem fundust og gjöful þau tæmdust það komu þarna

og slitu þetta upp á næstu árum þau bara tæmdust en á þessum tíma þá var nú

þetta er fimmtíu og níu fimmtíu og átta tólf mílurnar og það var voða

þessi svaka breski floti og Vestur Þjóðverjar og Belgar

ekkert mikið hér að hafa

það var leitað á fjarlæg mið menn voru á Grænlandsmiðum lengst norður í höfum og svo Nýfundnaland og þetta var náttúrlega þetta hefur verið mikið stuð en leitaði mikið og velti mikið fyrir mér hvaða form ég ætti að hafa á þessu og svo sá ég fyrir mér

sem er styttri en ákveðinn síðufjöldi en finnst mér vera það er ein samfelld saga þetta er ekki kaflaskipt nóvella er annaðhvort stutt skáldsaga eða löng smásaga þetta er bara ein frásögn það fannst mér algjörlega eiga við þetta ekkert vera að rjúfa þetta þetta gerist á þessum sólarhringum þar sem þeir berjast þarna við yfirvofandi hættur og hætturnar í kringum sig og dauða og dauða jú jú þannig gerði ég þetta ég var búinn að vera að teikna þetta svo mikið upp í hausnum á mér

ég var tiltölulega snöggur þegar ég settist niður skrifaði þetta í í dálitlu æðiskasti hún er þétt þessi saga það var hugmyndin bæði með

ég gæti bara vaðið í þetta og og ekkert að slíta

frá þessu taka taka neitt hlé eða

hún er að koma út núna um vor og það er það er áhugi á henni í útlöndum hef ég heyrt já já það reyndist strax vera það þau voru með sýnishorn af henni og kynningu á bókamessunni í London og það reyndist mikill áhugi meðbyr í bili þetta er misjafnt eftir efni eins og þessar síðustu skáldsögur mínar sem gerast á Sturlunguöld þær hafa þótt dálítið

þetta er svo flókinn heimur en þetta er eitthvað sem allir geta skilið maður vonar það þakka þér fyrir Einar við ætlum að tala við Sigrúnu Ásu Sigmarsdóttur þrjár ljóðabækur sem eru að koma út hjá Partusi núna og hún á eina þeirra

damask þetta eru nöfn á

vefnaðarvöru sem er mjög kunnuglegt fyrir marga ekki alla reyndar en bókin fjallar um ákveðinn hluta í lífi mínu sem er vefnaðarvara þráður í gegnum allt mitt líf í raun og veru saumaskapur og

í fín rúmföt og dúka þetta er fyrsta ljóðabókin þín þú stekkur þarna fram á

ritvöllinn já ég geri það ég ákvað að vera ekkert að bíða lengur fyrst mig langaði að prófa og hef gefið mér tíma undanfarið til að skrifa dálítið aðeins farið á námskeið sem hvatti mig mjög mikið áfram ég ákvað að vera ekkert að bíða lengur með það sem mig langar að gera í lífinu Egill og nóg af þeim freistingar í hillum og strangar upp á rönd þung efni vegin og metin með fingrum með eftirvæntingu strokið alveg er þetta himneskt dugar í jakka frekar hvað með vesti eða þá pils hálfu lífi síðar hittumst við í geymslunni þung eftirvænting í fingurgómum svo himneskar strokur Magnús bókin þín fyrst spyr ég þig hvað ertu að fara með þessum titli þetta er

og gegnumgangandi orðaleikur eru þessi mörgu orðatiltæki sem við eigum í tungumálinu um um vegferðina sem lífið er gegnumgangandi gegnumgangandi dæmi um þessa myndlíkingu í tungumálinu og ég hef endaskipti á á veginum og

þá þarf maður að vinna sig úr þeim og það er ákveðin vegferð hún hefur ákveðið upphaf miðju og endi vonandi hún er dálítið skringilega samansett þessi bók sumt er eftir þig en svo eru þarna tilvitnanir eftir hina og þessa já sú aðferð er svo sem vel þekkt allt frá Eyðilandi Eliots sem gerði þetta mikið í myndlistinni er þetta ekki síður þekkt að taka Erró gerir þetta á sinn hátt í sínum klippiverkum þetta hefur kannski meira verið stundað í myndlistinni heldur en í bókmenntunum að steypa saman verki úr verkum annarra svo tengir þú sjálfur á milli svo er ég þarna líka sjálfur að einhverju leyti það eru ljóð þarna eftir mig og hugleiðingar þú getur kannski nefnt mér einhverja

sem hún fylgir mér ég hef verið að fást við að þýða hennar ljóð hún lokar sig af á síðari árum ævinnar og sagan segir að hún hafi átt í samskiptum við fólk í gegnum gat á vegg og það eru fleiri svona furðulegar sögur sagðar af henni miður aðallega þekkt fyrir vissa sérvisku og ljóðin hennar hafa kannski legið í láginni fyrir vikið stórkostleg skáldkona fleiri ef við fáum smá upptalningu frá þér ég vitna svolítið í höfundar sem ég hef þýtt Sigurður Pálsson er þarna Þorsteinn frá Hamri Ingibjörg Haraldsdóttir

og fremst ljóðskáld og

hefur verið mitt fag undanfarin tíu ár frá ég gaf út mína fyrstu bók það koma þarna ýmsir við sögu séra Friðrik Ólafía Jóhannsdóttir Flober Pound þetta er afskaplega breiður skali það er þessi vegferð um lestur maður lýkur einni bók þá kallar hún á aðra án þess að maður viti fyrirfram hver sú vegferð er og ég hef jöfnum höndum lesið þessi stórskáld stórskáld bandarísk íslensk bresk en líka endurminningar alþýðufólks íslensks það er merkilegt að lesa í þessum endurminningum hvað bækur skipta miklu máli í gamla daga þær voru fágætar auðvitað og þær bækur sem voru til á heimilinu voru lesnar algjörlega upp til agna oft voru heilu skáldsögurnar skrifaðar upp og lánaðar á milli bæja offramboðið er slíkt í dag að hrifningin kannski er ekki jafnmikil mér finnst á köflum margar tengingarnar

maður skellir upp úr við lesturinn umfjöllunarefnið er er þungt

á vissan hátt en ég vona að efnistökin séu létt ég lagði upp með það að leyfa mér að slá á létta strengi

takast á við erfiðar tilfinningar að hlæja

að reyna að komast á þann stað að geta það maður þarf að hafa svolítið fyrir því það er vissulega þess virði þú hefur gefið út þín eigin kvæði og þýtt

virkar á mig eins og fagurkeri á ég er alltaf að vonast til þess að bókmenntirnar geymi einhvern leyndardóm og svör fyrir tíu árum ég trúi því enn er ekki jafnviss en á meðan maður trúir því þá heldur maður áfram að leita þessara svara Kristbjörg Bóel er hérna komin þú ert blaðamaður fyrir austan býrð á Reyðarfirði ert að gefa út bók sem heitir tvö hundruð sextíu og eitt dagur þú ert að lýsa skilnaði sem er dálítið erfiður og

það ógeðslegasta sem þú vitir já ég er búin að ganga í gegnum fjórar fæðingar ég myndi frekar vilja taka hríðir heldur en þetta ertu að skrifa þessa bók út frá eigin reynslu eða hvað já þetta er bara mín saga algjörlega segðu mér nú aðeins frá því hvað er í þessari bók þú ert þarna að skilja við mann sem

sambandsslit sambandsslit

þau verða þér svo sár og erfið þau verða mér það kannski kannski þetta er kannski þríþætt í fyrsta lagi eru sambandsslit

erfið og í öðru lagi býð ég mér upp á það að taka þarna á sama deginum það var bara uppi þarna ekkert annað í stöðunni og skil á sama sólarhring

þarna koma inn í líka mikið mikið hormónaflæði og verður allt svona ýktara

er minn raunveruleiki sem ég tek með mér inn í fullorðinsárin þannig að ég er með rosalega þungan bakpoka það er kannski blanda af þessu þó svo að sambandsslit ein og sér séu alveg nóg

rosalega þungbært þú skrifar þessa bók þú ert ótrúlega hispurslaus þú lætur fara í taugarnar á að þinn fyrrverandi fari að líta betur út

hittir aðra konu og þú lætur það fara í taugarnar á þér og ég veit ekki

ég læt bara allt fara í taugarnar á

það var ekki ætlunin að að skilja og gera bók um það ég varð að skrifa mig út úr mjög óbærilegum sársauka bara dag fyrir dag korter fyrir korter þeir þekkja sem hafa gengið í gegnum svo bara eftir einhverja

að ég er með eitthvað í höndunum auk þess að ég átta mig á því að samfélagið styður ekki þá sem eru að ganga í gegnum þessa hluti nei og mér fannst það vera hreinlega mitt kannski opna augu samfélagsins fyrir þessu áfalli en þú leyfir þér samt að vera fyndin og gera grín að sjálfri þér og það er ekkert dregið undan hvorki í í eða alvarleikanum það kemur þarna til dæmis inn karlmaður sem þú kallar

datt inn á borð til mín og

ég væri lögfræðingur og svo bara hann vantaði einhverja aðstoð svo byrjum við

að reyna að vera saman ég var engan veginn tilbúin úr þessu verður eitthvert drama og

partur af af þessu þessum tvö hundruð sextíu og eitt degi og svo eru börnin sem eru líka mín já já mér fannst ekki hægt

það kom svo löngu seinna að ég ákvað að gera eitthvað með þetta en fyrst ég ákvað að gera eitthvað með þetta þá verða bara allir ég segi

án fólksins í kringum mig hvorki míns fyrrverandi

fólki finnst svolítið óvægið að draga inn í þetta en hann er partur af þessari sögu og ég geng ekkert út frá því að meiða neinn

að þetta sé mín saga þá er þetta bara saga

allra sem eru í ganga í gegnum þetta en er ekkert erfitt að vera

og leggja þetta svona á borð fyrir alþjóð auðvitað en ég er mjög hreinskilin týpa

fyrir mig heldur en einhvern annan jú fólki finnst

ekkert koma því við fólk segir bara ég las hana á einu kvöldi mér fannst þetta pínu óþægilega hreinskilnislegt en það þarf ekkert að vera það bara skrifar það sem manni sýnist já og ég fékk bréf frá karlmanni í gær sem er ekki að biðja mig um að koma á deit eða slíkt bara þakka mér fyrir bókina hann sagði fallegustu setningu sem ég hef heyrt

hefur ekki fengið neina byltingu fyrr en núna það er flott þakka þér fyrir að koma í þáttinn við skulum fara út í geim út í alheiminn með Ólafi Halldórssyni og Lúðvíki Gústafssyni bók sem heitir frá Miklahvelli til mannheima frá Miklahvelli til mannheima þetta er stór titill ég held ég spyrji bara fyrst hvers konar bók er

er sagan okkar unnið frá með því að skoða söguna þannig þá fæst svolítið öðruvísi samhengi heldur en með venjulegri sögu

vefa saman mannkynssögu og raungreinar helstu þekkingargreinar við

gefa til kynna að þetta sé frá upphafi til okkar daga og jafnvel eins og síðasti kaflinn fjallar um horft til framtíðar að við séum ekki bara að tala um það sem hefur gerst og er að gerast heldur líka það sem hugsanlega á eftir að gerast fyrir hvaða lesendahóp er þessi bók hugsuð

á að vera sem stærstur þetta er ekki fræðibók þó að það sé

um mál eins og stjörnufræði líffræði og svo framvegis enga sérfræðinga heldur

þá sem hafa áhuga á þessum grundvallarspurningum hvaðan komum við er einhver tilgangur með öllu þessu og hvert er förinni heitið svo endið þið bókina á því að vera ósammála þetta var smá deilumál sem við ákváðum að geyma til síðast og þetta er það eina sem við erum ósammála um það er viðhorf til hvaða líkur eru á lífi annars staðar í alheiminum heldur en hérna á jörðinni niðurstaðan varð eiginlega sú að skoðanir vísindamanna á óljósum hlutum eru oft í samræmi við skaplyndi fólks ég er svona frekar einrænn

hins vegar lestrarhestur hann er meira á því að það sé til líf annars staðar ég er hins vegar svartsýnni á það kannski endurspeglar hvernig við erum þú trúir því að það sé líf mér finnst miðað við það sem ég sé hérna núna á hverju ári bætast við myndir maður sér alveg ótrúlega myndir bara af fylgihnöttum stóru reikistjarnanna í okkar sólkerfi tunglin sem eru með vatn það er það er fljótandi vatn á þeim og á tunglinu sem heitir Engilatus sem sveimar í kringum Satúrnus það er meira að segja búið að finna

uppskrift að lífinu á jörðinni mér finnst það mjög líklegt að þarna sé kannski ekki vitsmunaverur en bakteríur einfrumungar ég segi við munum upplifa það á okkar líftíma að það verði fundnar svo margt við erum eiginlega sennilega þriðja kynslóð vetrarbrauta sólkerfa ef þetta er algengur atburður eða líklegur á annað borð þá hefði hann átt að koma fram fyrst í fyrstu kynslóðinni það ætti allt að vera morandi af þessu hérna kringum okkur

við sjáum engin engin ummerki sem ekki neitt en er ekki nokkuð víst að maðurinn muni fara og stofna nýlendur á öðrum plánetum verður hann ekki að gera það loftsteinar og halastjörnur sem eru á sveimi í okkar sólkerfi enn þá í dag að hitta jörðina með mjög voveiflegum afleiðingum

er í dag það gæti farið til baka til

jörðina eins og gerðist fyrir sextíu og sex milljónum ára þetta getur gerst aftur

verið að tala um gæti haft líka áhrif að eyðileggja

hluta mannkynsins og þekking á nútímasamfélagi glatast ég held að bara til þess að lifa af fyrir mannkynið er nauðsynlegt að koma okkar þekkingargrunni fyrir í geimstöð eða á tunglinu eða einhvers staðar á nálægum plánetum mér finnst þetta sterkustu rökin fyrir þessum

áætlunum að halda út í geiminn mannkynið verður að vinna saman það er líka ein ályktunin að það er ekkert til sem heitir mismunandi

það er enginn grunnur fyrir þessu í líffræðinni hvort við erum svartir eða gulir eða grænir það en maðurinn er bara sá sami og við verðum að vinna saman ef við ætlum að lifa hérna af það er merkilegt að fylgjast með einu af því við erum að tala um vísindi það er

þetta bakslag þetta hvarf inn í eitt af einkennum þessarar andskynsemishyggju er í raun og veru ótrúleg ósvífni stundum var við í fjölmiðlum þeir sem eru ákveðnir í að berja á á vísundunum það er gert með allt frá hálfsannleika yfir í ýmis konar vitleysu þetta er svolítið ójafn

leikur vegna þess að vísindamenn til dæmis við Háskólann og víðar þetta er fólk sem vill vera nákvæmt og vandað og á dálítið erfitt með að svara fyrir sig og gerir finnst mér fulllítið af því frá Miklahvelli til mannheima stærsta sagan af þeim öllum mjög

bók en þetta er síðasti þátturinn á þessu misseri ég þakka ykkur fyrir að hafa fylgt mér í haust vetur og og vor við verðum hérna aftur dagskrá í september held ég takk